<hesitation> איך וואלט זייער שטארק געוואלט לערנען פאר אנדערע די זאך אז יעדער מענטש טוהט די בעסטע וואס ער קען, ווייל אויב ער וואלט געקענט טוהן בעסער - וואלט ער געטוהן בעסער, סו יעדער מענטש טוהט די בעסטע וואס ער קען און, ער קען אויך טוהן בעסער ווייל מ'קען אייביג לערנען מער און טוהן בעסער אבער פאר יעצט טוהט ער די בעסטע וואס ער קען און ער קען אויך טוהן בעסער